Hakkunde winnduki lilal e <hesitation> ta telefon e nodduki, wonnde sarde nden to e mi nder kuuɗe mi yiɗaa noddeeki. Mi ɓurii yiɗki mi winnda pataakewol mi lilda. So boo walaa ngal kuway-mi wonnde sarde nden e mi haala ta telefon. Ammaa mi ɓurii lilduki lefol dow <hesitation> mi nodda min kaalda. <hesitation> Kala gaɗooɓe kuuɗe fuu ɓurnaa fuu non ɓe ngoni goonga.